<hesitation> Niova <hesitation> rabosy, fôtiny zen̈y irô zen̈y mahay maren̈y fihetsem-pô, mahay man̈aboaka fihetsem-pô ndreky. Avô koa zen̈y afaka tarimian'olombelona an-tran̈ô.